<hesitation> Raha mandeha Afrika asimo da minday akanzo akanzo kidy tagna satria an'Afrika asimo mafana da minday sh- kilaoty da minday satroly da minday <hesitation> fakansary da minday fagnafody sao tratrin'ny tazomoky eo.